La gastronomía francesa es anombrá pola su calidá i tamién por sel mu lantera enque alas vezis pahi comu mu retólica, no es? De siempri s'á dichu que los mejoris restoranis eran en Francia, amus, que la palabra es francesa. Alogu tamién tienin quesus mu sonaus comu el Brie i el Camembert. Tamién los curasanis i los macarronis essus. I los vinus pos tamién delo mejol i más caru del mundu